Mfe ahaebien a medze bɛsan m'ekyir akͻ dza ebesi etwa mu anaa medze bͻkͻ daakye mu ehu dza obesi dze, nkyɛ medze bɛfa dza medze bͻkͻ daakye mu na meehu dza obesi osiandɛ ma abasin kͻ dze etwa mu na mbom dza ͻwͻ m'enyim na morodwen ho na sɛ muhu dza ͻwͻ m'enyim a ͻbɛdandan m'akwan na meehu kwan a mebɛfa do a me nsa bɛka dza morohwehwɛ.